ne nuotat oli vissiin niin kuin useamman talon yhteisiä
no kyllä niitä suurin piirtein oli nyt viimeisillä ajoilla kun ne on yksityisiä ennen ne oli yhteisiä ennen muinoin ollut useampi talo yhdessä mutta nyt viimeisillä ajoilla mutta ne - ne kielsivät nuotat tästä Vesijärveltä nyt ne on ollut jo kolmattakymmentä vuotta kielletty mutta noin kyllä ne siinä vahingon teki nyt tulee niin paljon pientä kalaa niin ne syö kaikki nuo ne syö kaikki nuo paremman kalan poikaset
isoa kalaa ei näykään enää
niin niin ne syö poikaset kun ne on pieniä sitten on niin kuin niin kuin - ruhjua sitten pientä kalaa aina se pienenee vielä sitten kun ruoka loppuu kun ei niitä pyydystetä tuota - ja särkeä ja noita pieniä ahvenia mutta ne noukkii näin keväällä sitten noiden parempien kalojen poikaset kun ne on tuollaisia ne on sopivia suupaloja
ne pitäisi nuotalla vetää pois ne
niin
ne roskakalat
ennen vedettiin nuotalla suvet ja talvet ja ne teki kauppansa kun ei kalaa tullut talvellakaan ne söi ja niin ne söisi nytkin suvella se oli väärä - väärä pisto kun ne sen päättivät nyt on jo joitakuita järviä myrkytetty pieniä järviä että on saatu ne pienet pois ja parin vuoden päästä sitten voi hyvät kalat istuttaa panivat myrkkyä niin paljon että ne kuolee ne kalat parin vuoden päästä sitten noin ne se häviää se myrkky ja sitten saavat istuttaa hyvää kalaa saavat pois sen justiin sen - ruton joka syö ne syö niiden poikaset
no - mitäs se kuore onkos se hyvä kala vai
on hyvähän se on sehän se on tuolla lailla noin niin kuin neula
sitä ei tahdo paljon saadakaan
kyllä se - kyllä sitä syö jonkun kerran mielellään eikä siellä ole ruotoa eikä mitään siitä pikkuisen kurkun alta vain pistää sormensa vain nykäisee suolen pois myydään paljon Lahden torilla keväästä aikaa
no kuinkas ison kalan te olette saanut Vesijärvestä
no en minä ole saanut kuin noin kymmenen kiloisen hauen
noo onhan se hyvin saatu jo
enkä minä ole kuin kaksi nähnytkään kaksitoistakiloista haukea tuolla torilla on niitä suurempia tullut mutta en minä ole nähnyt ja lahna on ollut noin viisi ja puoli kiloinen suurin
no milläs konstilla se kymmenen kilon hauki tuli
rysään niitä tuli useampiakin ennen välillä kun minä suurta kalastusta suurta kalastusta pidin oli välillä parikin minulla rysän perässä noin torille vein niin niitä oli - oli neljä viisi sellaista seitsemän kahdeksan kilon haukea
no eikös semmoinen jo rysänkin riko jos on vanhempi rysä niin se
kyllähän se vanhemman rikkoo mutta kun uusi uusi rysä on niin ei saa siinä niin kovaa vauhtia mutta eihän ne lykätä jaksaisi sentään sitä mutta jos sahaa sinne - hampaaseensa sinne ruotoon ja kiertää sitten se saa rikki heittää härkäpyllyä niin kauan että se se kulumalla kuluu
ei se osaa purra sitä sitten
ei ei se purra osaa kiertää yhtenään noin
no kyllä siinä kova meteli käy kun sen nostaa sieltä rysän missä niin iso hauki on
juu pussi täytyy aina paatissa olla muuten se menee paatista pois että pistää pussiin sehän loikkaa noin korkealle eihän se siellä paatissa pysy ja ei sitä passaa tappaa joka myy se täytyy mennä elävänä noin torille sitten eihän sitä heti saa näettekös myytyä
pitää olla elävä kala mikä myydään
eihän se elävä mutta ainakin kun sinä aamuna se täytyy olla elävä kun lähtee jos sitten sillä välillä ehtii kuolla niin sehän on eri juttu mutta että ei se ole vanha
eikös semmoinen iso hauki jo ole aika lailla puumaisen makuista vai vieläkös se on hyvää
toiset tykkää hyvinkin ja - jos se on lyhkäinen niin se on pehmeämpilihainen mutta jos se on pitkä roikko niin siinä on kova liha sanovat selkähauki sellainen pitkä se on hyvin pitkä ja kapea mahdottoman hyvä suolakala tulee kun sokeria sekaan panee vielä sellaisesta isosta hauesta ja kyllä se on hyvää pannussakin ne palat
taitaa se lahna olla vielä parempi jos se on iso
aina parempi se on ja Vesijärvellä lahnahan tämähän on niin kuuluisa tämähän on paras lahna kun Suomessa mitä on Vesijärven lahna ja kyllä se on tuo iso lahna se on paljasta rasvaa jo melkein täyteen
milläs tavalla ne sen lahnan laittoi ennen suolaan vain vai
suolaan suolaan se laitetaan useat sillä tavalla noin että antoivat olla vielä suomuksenkin kiinni kalaa ei silloin kun perkaa saisi koskaan veteen kastaa se ei ole hyvä juttu
suolakalaa vai eikös mitään kalaa
no aina parempi vaikka ei niitä toisiakaan tellää se on harva liha se vetää kauheasti vettä kalan liha itseensä ja se on paljon helpompi noin puhdistaa nahevalla rievulla muuta kuin pyyhkäisee kun sillä vedellä ja sormellaan lykkii naheva riepu se tuo kaikki roskan pois muutaman kerran pyyhkäisee sisustaa nahevalla rievulla silloin se on puhdas siinä saa - kuinka kauan vedessä holskotella sitä ennen kuin saa sen veren pois ja roskan ja silloin kun suolaa - sellaisen kalan suolaa siitä tulee ehdottomasti hyvä suolakala kun ei saa vettä vetää sisäänsä
eikös sen tarvitse olla aika kauan suolassa ennen kuin sen voi syödä sitten suolakalan
noh - jos minä tänä aamuna suolaan niin kyllä minä sitä huomenna syödä voin
mutta mitenkäs ne ennen eikös ne aina keväällä koko vuodeksi jo tehnyt
no minä muistan kun niitä pieniä särkiä ennen siellä Kutajoessa niitä saatiin niin paljon niillä merroilla silloin kudun aikana että hevosella tuotiin aina sitten noin niitä ylös oikein ja suuri tiinu sitten ja vettä sinne ja kylän muijat perkaamaan sitten noin ja ja sitten sieltä maakansan kylistä oli paljon noin sitten sellaisia kalan hakijoita niillä oli kahvit ja vehnäset että saivat kalaa noin maakylistä silloin kudun aikoina niin noin ne sai ja sitten ne perkaajat sai kalaa taas noin ja palkastaan ja sitten kun ne suolattiin niin noin kuukauteen ei niitä tohtinut syödä vielä ollenkaan eikä myydä niitä suolaisia särkiä niin hulluja ne oli ja veteen panivat vielä eihän siinä kestä kuin pieni aika kun kalaa vedessä pitää kun se pilaantuu kidukset tulee valkeaksi mutta kun ei ollut älyä
no ei niistä sitten hyviä tullut enää
eihän se nyt oikein hienoa tullut niin minä puhun tämän uudestaan tämän asian se jäi kesken että kun minä tänä aamuna suolaan minä voin sitten huomenna syödä mutta ei se ulkona tule eikä kellarissa se täytyy tuolla lämpöiselle hellalle yöksi tuoda vahva suola että se puree sen silloin kypsäksi kun se on lämpöisenä paikassa mutta jos ulkona on ei sitä kukaan syö se on limainen niin kauan kuin se lima häviää sitä mikään syö kun niin kauan kuin se kalan lima on se kestää taas pidemmän aikaa noin kylmässä suolaantua
se pitää lämmittää sitten siinä
ei se nyt lämmittää mutta kun lämpöisessä huoneessa vaikka hellan päällä jossakin ei sitä kuumentaa tarvitse mutta että - suola sulaa kun minäkin noin olin sitä mieltä ennen että se täytyy niin kauan noin olla suolassa ennen kuin kalaa syö mutta torilta myin niin nuo rouvat sanoi että täytyy ostaa lahnoja saa tänään siitä sopan ja huomenna saa suolakalaa pöytään ja minä ihmettelin milläs helkkarilla ne huomenna sitä suolakalaa syö kun minä myyn suolakalaa huomenna saavat niin minä opin sen sitten tietämään että kun se on lämpöisessä - niin se on hyvä
kuivattiinko ennen vanhaan kaloja ruuaksi
no ei täällä kuivattu juuri - jollakin paikalla ne tietysti haukia kuivasivat mutta noin ei ne tällä paikalla ole kuivannut
suolattiin vain
mm kyllähän siitä sellainen tulee kun nuo livekalat on se - kuivaa
savustettiinkos palvattiin
no kyllä ne sitä tekivät jo silloin ja sitten mitä taas noin niin kuin lahnan ja kalan suolaamiseen tulee noin niin se täytyy painon alla suolata ei pidä noin heittää heti esiin silloin kun ne - latoo hyvin tarkkaan noin että ei sinne jää rakoja ja sitten kova paino päälle katsokaas noin se ei saa koskaan olla noin kuiviltaan noin kala hyvinkin lahna jos yksi yksi pieni osa on niin se härskiinnyttää koko pytyn siinä pitää olla se suolavesi päällä mutta kun se paino pannaan siihen kova paino suuren kiven oikein mutta panee lujaa ja sitten suolavesi tulee päälle ja sieltä kun noukitaan ja sitten ne on silloin hyviä jos se - laitetaan niin että saataisiin suolavesi päälle ja siellä suuressa eihän sitä kukaan syö siihen täytyisi panna niin paljon suolaa katsokaas ja silloin se silloin kalasta tulee aina hyvä
lautanenko siihen pannaan kiven alle vai lautoja vai mitä
no mikä vain on semmoinen että se peittää niin siihen saa kiveä eli mikä hyvään painon päälle että saa astian peittoon on se astia nyt minkä hyvään laudan pala eli mikä hyvään että niin että suolavesi tulee päälle kyllä on silloin kala hyvä
no milläs tavalla sitä tuoretta kalaa laitettiin ennen tekikös ne soppaa
no soppaa ja paistoivat ei se tapa ole juuri muuttunut se on pysynyt entisellään ei ei ole saaneet - mitään parempaan keksintöönsä
olettekos ankeriasta saanut
olen paljonkin olen saanut niitä nyt on Vesijärvestä taas loppu kun ei tuovat noita poikasia se oli kerran jo loppu mutta sitten tuolla Lahdessa noin Lahdessa ne kokosivat tuottivat niitä poikasia sitten tuli monta vuotta oli hyvin ankeriaita taas nyt ne on loppu jo kesken
no se nyljetään se
niin
ankerias elävänä
ei ne kehity täällä näissä vesissä ollenkaan noin ne täytyy ne ne kehittyy merellä sitä ei tunneta vielä kuin yhdessä paikassa - ankeriaan kutupaikkaakaan
käykös se siellä aina kutemassa
-- se kutee - useammassa paikassa mutta ei tuntevat Gotlannin saaren syrjällä se kutee sadan metrin syvyydessä siinä on sen kutupaikka sen jo nuo kalastusprofessorit tietää ja koskaan täällä ei ole ollut vielä maitoankeriasta se on ne on rommiankeriaat mitä täällä on ollut monet luulee että ne täällä kehittyy ei tule kysymykseenkään
ne on naaraspuolisia sitten ne rommiankeriaat
niin on niin on niin on ja ne ei nouse noihin koskiin - koskiin kuin pari vuotta vaikka ne vaikka ne poikasena siihen tulee pari kolme vuotta ei ne isona isona enää ankerias nousekaan koskeen katsokaas Helsingissäkin ei ne ole kuin tuon mittaisia kuusi-seitsemänsataagrammaisia kaupassa siellä niin että saavat näet Suomen koskista
eikös Vesijärvestä ole joskus isompiakin tullut
mm minä olen saanut kaksikiloisia ne oli aljona ne on joutunut tulemaan tänne ja eikä pääsevät mereen niin ne täytyy olla silloin niissä vesissä
ne on monta vuotta ollut - ollut täällä sitten semmoinen ankerias kun niin vanhaksi on kasvanut
onhan se olla täytynyt ja kyllä se voi olla nopeakin kasvamaan minä en sitä asiaa tiedä tarkkaan mutta noin tuolla lailla kilon hauki oikein hyvä semmoinen melkein kasvaa puoli kiloa vuodessa hyvässä ruuassa kyllähän minä - käsikirja on mutta noin siinä ei puhuta ankeriaan kasvusta
no minkäslaisilla pyydyksillä sillä ankerias
se menee rysään
eikös se pääse silmästä läpi kun se on sellainen niin kuin käärme
täytyy olla vahva rysä hännällään se menee ei se päällään mene hännällään se kiertää jos se kiertää veinhän minä kerrankin oli kaksikymmentäkaksi kun minä vein Helsinkiin ne kultamarkkojen aikana - jaa ei se enää - vai kyllä se taisi olla kun minä markan täällä maksoin markan kilosta niin siellä minä sain kaksi markkaa Helsingissä vein ensin noin Fenniaan mutta ei ostaneet kuin kaksi mutta kun minä menin Kemppiin ne olisi ostanut vaikka olisi puolta enempi ollut ja kun ne näki siellä pihassa nuo ne sen ankeriaslootan ne herrat kun sieltä tuli herraa kun ei ollut nähnyt niin suuria ankeriaita koskaan kun ne näki sieltä ikkunoista niitä suuria ankeriaista kun ne punnitsi -
kuinka ne sitä ankeriasta laittaa ruuaksi
se on pääkysymys se on pääkysymys sitä rasvaa pois vain saa saa sitä enempi saa sitä rasvaa pois käristetään kuumalla vain pannussa ja sillä tavalla ja jos on johonkin uuni ja jotakin jotakin etsi jotakin niin kuin varpuja alle ja mutta ei että ei niin että ei ne varvut pala niin - siinä se puristuu se liika rasva pois se on niin rasvaista kyllä kyllä sitä ajattelee kun ensimmäisen palan syö noin että kun saisi nyt tarpeikseen mutta kun paritkin noin kolme palaa syö niin - se riittää se pitäisi olla maailman kaikki - ravintorikkaampi ruoka-aine ankeriaan liha niin siinä on niin suurta ravinto niin se kylläännyttää jo
siinä on rasvaa vain
niin se yletön rasvamäärä ja se on vissiin vielä niin voimakasta se rasva verraten
eikös se vielä pannussakin pompi se ankerias
kyllähän se pomppii vähän aikaa mutta kyllähän se tulessa tulessa noin kuolee mutta on minulla yksi kysymys sentään ankeriaasta minä kerran itselle noin perkasin ja vedin sen halki halki noin toiseen jäi sitten noin se selkäruoto ja pää ja sen toinen eroon ja minä vein tuonne kellariin niin toisen päivän hylky vielä häntäänsä liikutti vaikka toinen puoli oli pois se on tosi juttu ja minä ihmettelin kyllä pää oli paikallaan niin ja se toinen runko mutta toinen puoli oli pois sitä ruotoa myöden häntään asti vedetty ja hännänpää vielä nousi pystyyn en minäkään sitä uskoisi jos en minä olisi nähnyt mutta tosi se juttu on niin vuorokauden se vielä eli siellä
no mitenkäs se paatissa pysyy kun sen rysästä ottaa
kyllä se kyllä se noin kyllä se noin sellainen konstikas on paatissa ja jos sen kanssa hätäilee niin karkuun se menee mutta antaa sen siinä mennä noin kulkea edestakaista niin se menee noin paljon noin paatin laidalle päälle mutta - toinen puoli - on painavampi niin se pysyy mutta jos se häntänsä saa niin se on silmänräpäyksessä silloin se kiertää ja silloin se on paatista pois mutta ei se tee sitä häntäänsä kun antaa sen rauhassa olla mutta menee hätyyttämään niin silloin se heittää se häntänsä pian paatin laidalta on viime kerta se kiertää heti sillä hännällään
no ei sitäkään voi lyödä sentään - tai tappaa sen vaikka ei se niin vähällä kuole kun se myytäväksi tulee
ei ei ei ne osta sitä että se - se pitää olla elävä mutta se elää kauan kauan noin maanpäälläkin ei se ei se vähällä noin kuole minäkin täältä Helsinkiin vein niin kaikki ne oli niin elossa vielä että ne olisi lähtenyt uimaan kun olisi ollut vain vettä
nehän sanoo että maata pitkinkin kulkevat ankeriaat
kulkee se kun kasteella se menee oikein koko koko hyvä vauhtia ne toiset ennen sanoi että se käy maallakin hernemaassa mutta se se on vale minä meinaan että ei se nouse itse maille ei se nouse itse maihin minulla oli kerran sellainen kokemus ennen että me kannettiin se maallemme kun minä tuolta rannasta tulin tuolla tien varressa oli vanhoja suuria savilokkeja ja yksi pikkuinen lokki tuolla lailla noin oli josta muuroossavea oli jo otettu ja minä ajattelin jahkas pistän tuohon en minä viitsi viedä kotiin nyt syötäväkseni tuohon lokkiin sen sen ankeriaan ja kun minä katselin kun se jäi päivän verran oli sitä ei ollutkaan siellä sitä ankeriasta ja minä aina katselin että noin että noin se meni tuonne isoon lokkiin kun tuolla lailla väli oli isoon lokkiin lokkiin sieltä pikkuisesta lokista kerran sitten oli satanut ja pilanpäin vähän vilahdin niin mitäs se savi on että lokin - vesi olikin savista sen pikku lokin vesi ja minä ajattelin noin sielläpä se on se oli kaivanut sellaisen uiton ei sitä näkynyt - kovaan saveen no enhän minä - saanut sitä kepillä enkä millään noin sieltä pois sieltä uitosta enkä nähnyt mutta - ennen kun oli atrain kun tuulaalla käytiin tuolla lailla tuolla lailla piikit minä hain sen ja pistelin saveen ja yhden kerran kun sen häntään pistin niin se oli heti ylhäällä niin se ei mene mihinkään kun ei siitä lokista isoon mennyt eikös teidänkin mielestänne ole kun tällainen matka olisi ollut parempaan
mutta osaapas vain uittoja kaivaa
no osasi sitten minä ihmettelin ja kovaan saveen sellaisen uiton ja se oli noin pitkä ankerias että millä ihmeellä se sen väänsi

no täällä sitten sillä atraimella pyydettiin kanssa kalaa
- laitettiin tulet paatin perään sitten - ne oli - tuollaiset raudat sinne tervaksia ja pimeällä yöllä sitten kuljettiin pitkin noin järven pintahan täytyi olla tyyni ja kun kalat kala makasi pohjassa niin tuosta lyötiin sitten kalaa
tuliko ne siihen tulien lähelle ne kalat sitten
ei se tullut mutta noin sitten kun se paatti kulki noin se makasi yöllä rauhassa paikallaan ja kun se - valo tuli ei se mennyt karkuunkaan joskus meni karkuunkin mutta usein se katsoi vain makasi siinä yölevolla mikäs siinä muuta - atrain niskaan ja se olikin hauskaa työtä se tuulastaminen
no siinä täytyi olla vissiin ihan tyyni ilma
tyyni tyyni täytyi olla ei se tuulella käy
no siinä voi vähän jotakin kalaa vikaannuttaakin
kyllä siinä joku vikaantui sittenhän ne suurin piirtein on kieltäneet sen mutta kyllä ne vielä toisin paikoin tietysti tuulastaa
kuinkas isoja kaloja sillä sai atraimella
saahan sillä vaikka neljän kilon hauen eli kuinka ison - sattui saamaan löytämään mutta ei sitä saanut niin suurta nostaa täytyi painaa sitten vähän aikaa atrainta maata vasten se olisi potkaissut sitten atraimen piikistä eroon tuollainen iso mutta kun painoi maata vasten että se nääntyi
siinä on semmoiset väkäset että
- niin on väkäset sitten että ei siitä vähällä tule mutta kun tämän kahden- neljänkin kilon nostaa niin se repeää jo ne lihakin kun se potkaisee - iso hauki ja niitä kuljettiin noin rannoilta ei niitä syvällä voi olla voihan nyt näin syvällä olla niin ja rantoja myöden
no semmoisen suuren haavin minä olen nähnyt kanssa mitäs sillä tehtiin semmoinen pari kolme metriä pitkä
se oli liippi sillä pyydystettiin kaloja ja noin sinne laitetaan kaikenlaista ryyniä ja kaikenlaista joko vehnäsen muruja ja kaikkea siihen koskelle ja sitten ne - kalat tulee syömään niitä kun se oli laskettu pohjaan ja sitten kun ne kalat syö niin hiljakseen ruvetaan nostamaan ylös niin ne kalat jääkin sinne liippiin se on sellainen vehje
noista kalojen kutuajoista ei vielä ollut mitään puhetta äsken mitenkäs ne oikein kutee
no ensin kutee noin niin kuin hauki ja se kutee jo monta kertaa niin että on jäitä vielä kun on myöhäinen kevät ja kun se sitten alkaa kutea noin ahven hauen perään ja sitten särki ja sitten viikon kuluessa noin särjen kudun jälkeen noin viikon kuluessa noin lahna ja -
kaikki keväallä
keväällä ja taas on viikkoa vähän toista viikkoa niin lahna kutee toistain joku syvän sellainen syvän veden lahna oho syvän veden lahna kutee sitten
no se täytyy sitten kalamiehen tietää aina se kutuaika että
niin se täytyy ja pitää varuillaan vähän sentään eihän se niin päivän päälle ole tiedä etukäteen mutta täytyy niin kuin lahnan kutuakin seurata se ei ole kuin pari päivää ja korkeintaan rannassa niin se voi mennä että ei niitä saakaan kun ei ole aikoinaan saatavilla
eikös sitä ole useamman nimistä lahnaa sitten aina sen kutuajan mukaan
kyllä niitä on vähän erilaatuisia lahnoja joku valkea lahna se on hyvin huono lahna ja sitten noin sitten enempi kellertävä yksi noin se on parempi mutta yksi kolmas lahnalaatu on - niin kuin kupari mutta se on niin hävinnyt että se on ihan sattuma enää kun näkee mutta ennen minä sain usein usein sellaistakin mutta niitä oli niin vähän ja se on hyvä se lahnalaatu
eikös ne vielä sitten kulje niin kuin hedelmän aikana hedelmän aikana kun vilja
ei se kulje mutta se tulee lämmittelemään rantoihin noita syönnöksillään
sanovat sitten että
vaikka noin ennen ne luuli että se on tykkänään kutu mutta se käy syönnöksillään rannoissa noin ja silloin etenkin kun ruis vaalenee silloin se tulee rantoihin
sanovat sitten hedelmälahnaksi

no mitenkäs se siika kutee
siika kutee syksyllä tavallisesti se kutee pyhäinpäivän aikoina pikemmin jälkeen pyhäinpäivän kuin ennen ja - made kutee siinä ennen mattia
talvella
niin täällä Vesijärvessä
no ei suinkaan sitten madetta voi pyytääkään ympäri vuoden eikös siinä ole eikös se vain talvella olekin semmoinen hyvänmakuinen
kyllä se syödään nykyään jo suvellakin se on sellainen vanha - taika vain että ei ne tohtineet suvella syödä sanoivat että siinä on matoja mutta noin kyllä se nyt jo syödään suvellakin mutta sitä harvoin saa suvella se menee hyvin - kylmiin se on arka lämpöiselle vedelle niin kyllä se näin lämpöisellä ajalla on ihan melkein saamaton vaikka se olisi kuinka hyvä arvo sillä
sehän kasvaa aika isoksi kanssa made
on niitä ollut viiteen kiloon painavia mutta ne nyt on harvinaisia mutta että on ollut niin isoja
no ihan tavallisiin pyydyksiinhän ne menee ne mateetkin
niin ne rysiin ne menee ja käyhän ne joskus verkkoihin mutta rysillä niitä - pyydystetään
no se on vähän semmoinen ruman näköinen se kala kuinkas se menee kaupaksi
se on erinomainen kauppakala kun se vain elävänä on niin noin se tekee kauppansa ja se on semmoinen kala että noin se ei saisi jäätyä milloinkaan se ei ole enää sen makuinen jos se jäätyy - on pitkä matka järveltä kotiin tuoda niin se - se ruoka tulee jo huonommaksi eli se nahka käy mustaksi kun keittää ja sen tähden se on niin arvokas että se on elävänä kun se myydään että ei se pääse jäätymään
no onkos täällä olikos siellä Kutajoella Kutajoessa niitä katiskoja
oli mutta ne oli siihen aikaan tehtiin noin sellaisista liisteistä puusta sellaisia liisteitä niin kuin päreitä että - pystyyn järveen ja sitten suu se oli suuri ja sinne meni paljon niitä ja sieltä sai sitten haavilla koota niitä sieltä perästä sitten siellä oli sellaiset uitot noin aina kun se meni sitä uittoa myöden vihdoin viimein se meni sinne perään ja sieltä niin suurella haavilla ne otti aina sieltä perästä pois sai olla koko suven
no mitenkäs se semmoinen - liistekatiska tehtiin oikein
no se sidottiin sidottiin sitten noin jotenkin oli neljän viiden sentin leveitä liisteitä ja se sidottiin sitten noin joko rautalangalla eli eli vitsoilla noin aina yhteen sellaisia paloja ja lyötiin terävät päät oli ne lyötiin maan sisään se toinen pää ja sitä maan päällä sitten sitä oli noin kuusi seitsemänkymmentä senttiä että ei ne pois loikkineet pois hauet sieltä ja siihen meni aika hyvin kaloja ja risusta tekivät sellaisen pitkän aidan sitten siihen eteen vielä jota myöden ne meni laitettiin risusta
no se täytyi sai olla pitkän aikaa siinä samassa kohdassa
no se oli koko suven talveksihan ne täytyi ottaa pois muutenhan ne olisi jäät hajottanut mutta ne on hävinnyt jo ihan tyystin mutta kyllä minä vielä muistan hyvin niitä
no sinne meni vissiin jokalaista kalaa
joka sorttia kalaa sinne meni ja se oli niin hyvä sitten kun kalaa tarvittiin niin mennä ottamaan eihän ne kuolleet siellä vapaassa vedessä olivat
no koskahan ne viimeiset hävisi pois
taitaa neljäkymmentä vuotta olla kun tuo Pyhäniemen Ervastilla vielä oli viimeinen tuossa rannassa se oli kalastajana Ervasti eli vuokralla nuo Pyhäniemen vedet ja sillä oli sellainen katiska vielä tuossa siellä on ne riu'ut vielä ja roskat nytkin se aita
no eihän niitä kovin syvään paikkaan pantu
ei tavallisesti noin jos metri korkeintaan oli vettä eli kahdeksankymmentä senttiä eihän niitä olisi saanut poiskaan sentään niin syvästä se oli suuri sitten se perä ei se ollut perin pikkuinen laitos mm melkein tämän huoneen kokoinen kaikkiaan
ja pitkä aita
niin pitkä aita ja se oli vain kuusen ja männyn havusta ja lepistä laitettu toinen toisien päälle ja seipäät sitten siinä vain että ei - tuuli hajottanut niitä hukkaan ja se oli sitten näet taas sellainen aita se oli erinomainen sitten kaloille muuten ne halusi olla sen ympärillä
asuinpaikkana sitten
niin se oli toinenkin asia sitten noin pikkukalat on noin siellä sellaisessa turvassa siinä siinä sellaisen aidan sisässä ja isot kyttää ympärillä niin siinä ne menee sukkelaan katiskaankin
se onkin oikein viisaasti tehty sitten
niin kyllähän ne ennen onkimiehetkin laittoi noin syvemmällekin ne laittoi kauhean paljon rehuja ja kuusen ja männyn latvoja sellaisia ja katajia upottivat reunalle siinä ympärillä onkivat ne sai hyvin kaloja ennen vanhaan aikaan kun ne kalat kerääntyi sen niiden havujen ympärille niin siinä vähän matkan päässä sai onkia
olikos niillä semmoisilla havukasoilla mitään erityistä nimeä että niitä olisi kutsuttu joksikin
kyllä ne joksikin nyt muista taisi niitä joksikin kutsua mutta sitten ne kiellettiin laittamasta sitten että ei toisten - kalastajien verkot eikä muut rysät mennyt rikki kun laskivat niihin
olikos se onkiminen yleistä jo vanhaan aikaan
oli kyllä se oli hyvin yleistä
kaikki aikamiehetkin sitten taisi onkia
niin niin kyllä ne onki juu ja ne on osasivat silloin onkivat jo talvellakin
samanlaiset onget oli vissiin kuin nykyäänkin
ei oli noin pitkä onki
- suvella
talvella
talvella
tinasta valettu ja sitten noin Viiletyn vaarikin kävi ongella niin ne oli noin pitkiä haukia kun se veteli siinä oli se kuvakin niin kauhean suuri ja niin paksu se naru koskaan sillä ollut pikkuisia haukia
oli niin suuri kuva että ei pienille kelvannut
niin niin
mistäs se kuva oli tehty
tinasta ja laitettu koukat ja siitä kuumennettu ja valettu johonkin formuun ja sitten silitetty
no nehän on aina järvellä semmoiset onkipaikat erikseen mistä tulee talvellakin kalaa
niinhän ne on on ja ja koettaa onkimies monessa paikassa missä joutuu - kaloja löytymään paremmin mutta hautojen syrjissä tavallisesti onkimiehen paikka on kun on sellainen syvä vieru kalat on paljon noin siellä siellä haudan pohjassa siellä syvässä mutta ne tulee matalalle sitten syömään ja välillä ja ruokaa - hakemaan ja suurin piirtein monet kalat ne menee niihin hautoihin talveksi se vesi ei paljon muutu siellä syvän haudan pohjassa se on - joku aste kun vesi muuttuu syvässä ja se on samaten se on - suvella taas kylmää jos raikasta vettä kalamies tarvitsee niin sillä on vain pullo ja pullo ja noin korkki sitten tuolla lailla että vetää pois kun ne laskee pohjaan niin sieltä saa hyvän raikkaan veden kalamies ja voi sen muukin - urheilija saada sillä tavalla ne otti noin oikein kylmää vettä kuumilla
semmoisesta syvästä paikasta
syvästä niin
no semmoinen kalamies vissiin tunsi aika hyvin sen järvenpohjan
kyllä ne tuntee kyllä ne tuntee tarkkaan joka yksillä paikoilla kalastaa

kuinkas syvään niitä pyydyksiä nyt lasketaan noin tuommoisella niin kuin Vesijärvellä
kyllähän sen verkon voi laskea vaikka kuinka syvään
mutta lasketaankos - oikein syviin niihin hautapaikkoihin kanssa
no joskus lasketaan mutta enimmäkseen niiden reunoille ja vähän hautaan siitä tulee kaikki paremmin kaloja silloin kun hauta noin rupeaa kallistumaan syvään se kulkee se kala siinä niin kuin maantietä myöden eli tietään myöden enempi
no vetikös ne uistinta ennen
veti ja ne veti paljon ennen uistinta vanhaan aikaa
oikeinkos ne veti niin kuin sen sen takia vai noin kulkiessansa muuten
voi ne souti päiväkausia vielä hyvinkin myöhään
minkälaisia kuvia niillä niissä uistimissa oli
no niitä oli niin monen laatuisia että niitä on hyvin vaikea selittääkään uistimiakin mm
tekikö ne niitä kotona niitä kuvia
ei osti ne se on jo vähän vaikeampi kuin se onki tehdä ja sitten nuo jotka siellä oli päiväkaudet olivat niillä oli pytty ne perkasi ja suolasivat niitä sitten pyttyyn että ei ne pilaantunut väliltä ja myyvät sitten suolaisena taas
no eikös ne käyttänyt joskus semmoisia semmoisia miksikä ne niitä sanoo mihinkä hauki menee semmoisiin saksiin tai mitä
hauenkoukkuja
koukkuja niin
käytti käytti ne hauenkoukkuja
semmoisella saa vissiin isoja haukia kun sattuu
sillä saa isoja ja pieniä mikä kulloinkin sattui kohdalle tulemaan
pantiinkos siihen elävä
elävä kala siinä täytyy olla
onkos pitkääsiimaa ollut täälläpäin
on se on ollut kanssa paljon käytetty pitkäsiima
jokos silloin vanhaankin aikaan oli
kyllä jo oli pitkiäsiimoja silloinkin
montakos koukkua siinä siimassa on sata vai onkos siinä enempi
no pienemmissä ruukaa olla noin kaksisataa ja neljäsataa - taitaa aina viisisataa koukkuakin olla kun on iso loota ja ei siitä koskaan kalatta jää sillä vaikka ei se aina niin hääviä se kala ole kyllä sieltä kyllä sieltä noin keitolle pääsee kun sen laskee sieltä aina jonkunlaista kalaa käy kiinni välillä hyvääkin usein käy lahnojakin kiinni niihin koukkuihin
eikös se lahna tahdo pudota siitä koukusta kun sitä nostaa
no se se on väsynyt jo siellä järvessä kun se templaa niin noin se väsyy ja niinhän tuo haukikin ei se kauan kun - talvella koukustaa kun noin sitä tanssittaa niin se tulee ihan niin kuin olisi kuollut reiästä ylös nostaa mutta jos sitä yhtä kyytiä koettaa ylös niin kyllä se melkein menee isompi hauki sille ei saa tehdä väkivaltaa silloin kun se menee täytyy antaa siimaa mukaan pitää vähän siimasta kiinni että se vähän kiristää niin se väsyy aina paremmin
sitten se tulee sovinnolla ylös
se tulee niin sovinnolla ylös sitten että
käytettiinkös siinä kun niitä ylös nostettiin niin semmoista niin kuin mikä se nyt on lipontapaista miksikä sitä sanotaan
- toiset käytti käytti sellaista koukkaa siinä oli noin viisikymmentä senttiä pitkä varsi ja siinä oli käyristetty rautainen koukka ja terävä pää ja pistettiin hauen alle sitten nykäistiin niin se kävi siihen koukkaan näin oli hyvä nostaa uistinmiehetkin käytti ennen toiset sillä tavalla
isoja haukia
mm isoja haukia se tuli siihen paattien lähelle ja samaten koukusta kun se tuli noin siihen avannolle ne pisti sen koukan koukan kinuksiin eli mihinkä joutui ja varmaan piti sitten se oli niin vahva
mitenkäs tuo siika käykös se uistimeen
ei mutta noin käy se kuvaan pieneen kuvaan ne saa välillä keväällä hyvin siikoja kuvalla
sehän on hyvän makuinen kala
on se on mitä hienoimpia kaloja siinä on niin pieni nuo sisustat ja ruodotkin että ostajakaan ei siinä paljon - sellaista tyhjää tarvitse ostaa
no kuhaa Vesijärvessä ei ole
ei
ei ole suinkaan yhtään tullut
ei ole ei ole se on kummallista vaikka tuolla Päijänteessä on kyllähän niitä aikoinaan tänne tulla - on tullut mutta noin ei ei ne täällä ole onnistunut
mikähän siinä on että ei ne
- jos ne tarvitsee virtoja niin kuin lohikin sellaisia virtaavia paikkoja niitä on Päijänteellä niitä virtaavia salmia kapeita salmia ne virtaa kovasti niissä salmissa tuulien aikana vedet
täällä ei ole
täällä ei ole sillähän ei täällä ole lohikaan onnistunut ennenhän ne pääsi kyllä vapaasti noin mm mm Vääksyn joesta - lohenkin poikaset
mutta ei ole kukaan tainnut saada
ei ole onhan ne tänne tietysti sitä järvilohta istuttanut mutta en minä tiedä kuinka se onnistuu
no mitäs muita kaloja täältä vielä voi saada onkos onkos säynävää
on säynäitä on ja niitä on koko hyvin säynäitä
onkos se hyvä kala
noin keskinkertainen lihavat on hyviä mutta että se ei ole rasvainen niin kuin lahna toiset haluaa hyvinkin ja ruutanoita on
no niistä nyt ei ole isosti väliä suinkaan
ei kyllä ne syö toiset mielellään niitä
syökös kiiskiäkin
ei ne täällä Suomessa syö - kiiskiä
se on niin limainen
sellainen hyvä noin ruutana siitä tulee hyvä puljonki kuulemma
mitenkäs ne sen laittaa
no keitetään kovasti sitten ja siilataan ja - vedestä tulee puljonki roskat - pois suonet ja muut keitetään oikein kovasti vain
no niitähän on tuommoisissa vesipasseissa ruutanoita
niin on kaikessahan se noin elää kun ei se jäädy vain lävitse se makaa talven niin ei se tarvitse ruokaa mudassa
ai se makaa koko talven
no se pisti makaamaan se on niin kuin karhun tavat vähän
no sitten minä muistan semmoisia pieniä kaloja kun kivien välissä kulkee mitäs ne on
onhan niitä salakoita ja nyt kivitassuja vai miksikä ne niitä ne nyt on pikkuisia kivien alla
mikäs sen nimi on
mikäs se nyt on en minä muista onko se nyt kivennuoliainen vai mikä se hylky on
ei ne partahauesta puhunut
ei mutta salakkaahan on paljon ja mutta se on enempi sellainen puoli arvoton kala
eihän se - pyydykseenkään mene suinkaan
ei
mato-onkeen meneekö
niin syö se välistä onkea ja sitten niillä tiuhoilla verkoilla ne saa kudun aikana hyvin se kutee missä on hyvin kivinen ranta niiden kivien päällä salakka ja sitä on paljon silloin minä olen nähnyt tuolla Kutajoessa tuolla Pölkyn saaren ranta on kivinen ja siinä kun ne kuti ennen ne oli tiuhoja verkkoja kun ne laski ne oli paljasta salakkaa täysi sitä pitkin rantaa noin
onkos Vesijärvessä rapuja
on mutta en tiedä kuinka runsaasti niitä on se ruttohan ne tappoi mutta on niitä näkyy aina tulevan rysiin joitakuita että ei ne lopussa ole
eihän ne vissiin vanhastaan oikein ravustanut ole täällä
kyllä ne ennen ravusti jo mutta noin niitä ole kukaan nyt enää koittanutkaan niin eihän sitä tiedä kuinka paljon niitä siellä olisi
eikös ne ole semmoisia pieniä rapumertoja
niin niin on
milläs tavalla se oikein käy se ravustaminen sitten
se on se merta noin sellainen pikkuinen kolme vannetta ja ja olisikohan se nyt viisitoista senttiä korkea ja sitten noin se on se nielu alaspäin se reikä siellä sitten siinä nielussa siinä keskellä ja sinne pannaan syötti sinne niin se menee siitä reiästä - syömään sitä syöttiä sillä tavalla se menee
mitä ne sinne
särkiä ja vaikka sammakon -- koipia ja kaikenlaisia kalaa
meneekös yhteen mertaan paljonkin
no - en minä niitä ole pyydystänyt mutta kyllä ne toisin paikoin niitä saa paljonkin ja toinen tapa on sitten niillä on sellainen iso haavi ja sitten siinä on sellainen keppi ja siihen pistetään kala langasta keikkumaan ja haavia alle ja ja pistetään ja pistetään aina välillä siitä niin siitä saa paljon rapuja noissa joissa eihän se järvessä käy semmoinen peli
ja Kutajoella onkos siellä Kutajoki-niminen joki sitten kun on kylännimi
ei ole siellä ei ole jokea ollenkaan Kutajoen siellä kylässä sellaista juoksevaa isompaa en tiedä mistä se sen joen nimen on saanut
no olettekos te muuten metsämiehiä ollut nuorena
no oli minulla halua aina että - pyhänä täytyi käydä mutta en minä saanut kuin yhden pyyn mutta oraviahan minä ammuin ja se oli joka pyhä mentävä tuli tai ei
ai teillä oli pyssy
mm niin oli millä niitä sai
eikös tälläkin paikalla vanhaan aikaan ollut aika hyvin noin lintua ja kaikkea
oli hyvin oli tässä oli kauhean kovasti tuossa mäessä - metsäksiä ennen mutta nyt ne ampui ne sukupuuttoon ei tarvinnut kuin tuohon mäen syrjään meni vain illan suussa niin kyllä siellä aina metsäkset lenteli kyllä minä niitä kävin pyydystämässäkin mutta kun minä pääsin - vaikka minä olinkin ampumahollilla enhän minä niitä nähnyt - silloin metsäs taas lähti se oli sama joko minä olin tai en kun ei ollut koiraa
no teeriä oli kanssa
teeriä onhan siinä teeriä kuuluu nytkin kuhertelevan
no mitenkäs se pyy sitten saadaan
se se oli lepänoksalla kerran ja minä ammuin niin silloin pyy lähti tuli
eikös ne silloin vanhaan aikaan laittanut kaikenlaisia lankoja ja vipuja niille
laittoi kyllä niitä minullakin oli niitä oli vipu ja loukku ja sadin sadin oli että oli kaksi puuta rinnan ja noita ja sitten loukku oli vain kaksi puuta alla ja päällä mutta satimessa oli sitten että ei siinä maassa ollut mitään puuta
ai se oli maasta vähän ylempänä
niin ja siinä varpa vain
no mitenkäs se siihen kahden puun väliin jäi sitten
ne oli ylhäällä ne kaksi puuta ja kun se alas - lopsahti niin se jäi sinne väliin väliin sitten
no semmoisia vipuja vissiin oli kanssa
no vipuja oli paljon
mitenkäs se semmoinen vipu tehdään oikein
no joko on - sellainen kataja eli sellainen mikä hyvään puu noin niin taivutetaan näin ja sitten laitetaan lanka siihen puukon tuolla lailla ja sitten jotenkin -- tuolla lailla näin pyöreä lanka ja veto oho veto sitten ja sitten varpa sinne sinne noin siihen kaareen ja kun se - lintu menee sitten siihen varpaan koskee niin silloin se laukeaa ja nykäisee jaloistaan sen linnun sinne eli ylös kyllä minä niitä muutamia sain teeriä noin vivulla
se jää sitten ilmaan se lintu
niin se jää ilmaan potkii niin kauan sitten kun kuolee jos ei joudu silloin hakija että on vielä elossa ja sitten laitetaan noin puoloja ja kaurantukkoa kahden puolen että noin niin kuin - että se tulee sinne lähemmäksi sellainen nappula ja halkaistaan ne päät ja siitä pistetään sitten joko -- no tuollaisia kasvavia kauroja eli puolan nuput varresta kiinni siihen että se on niin kuin kasvamassa lintu joutuu siinä lähellä olemaan niin se tulee maistamaan ja sillä tavalla sitten - viettelevät sinne mutta nekin on nyt ehdottomasti kielletty sellaiset
niillä taisi hyvin saada
kyllä niillä sai
no eikös ne tupannut joskus aina ottamaan toisenkin vivusta sitten
mistäs sitten tiesi noin siinä vivussa kun oli jos vei niin vietynä oli
kun se jäi siihen niin näkösälle
mm mutta kerran minä kävin Kutajoessa vähänä poikana meni karitsa Ollilan Marin karitsa sillä oli ainoa lammaskin ja sen karitsa meni minun vipuun ja kuoli mutta en minä puhunut mitään asiasta tohtinut puhua